Iqawite si turus tu om yanda alo, amma mi habdan milab dita gam me bedda anda liyeso. Ta onna jamon lorat jamadro am, onna mi yanda, mi ala kominodata.